<noise> ɗon yende <inaudible> ɗo nana gimdi ɗo waara diga haa ladde se o waaɗi noppi maako se o fuɗɗi tokkirirgo gimdi may se diga o yotti pellel may se o laari ɓingel petel ɗo wooka ɗo woomra, ɗo wooka ɗo woomra se ɓingel may yecci mo kanko o waal maama be daada se ɓingel may tokki <inaudible> har ma o mauni haa saare maako har ma laamɗo wuro may baangi mo.